Ka kitte inni-inni mae ibu rumah tangga jaki jadi ammantang kale jaki diballa'a injo ji <hesitation> paling a'pallu ki <hesitation> apanjo a'pallu ki, a sassa to'ki, bissa pinjeng, a sarring, a para'rasa, punna maing ki a sassa dilappa isse pakeang a lampaki ri pasara iya a balanja injo ji injo ka punna ibu rumah tangga ki iya todo ji injo di jama tarrusu madaeng mi injo punna a'lampa todo a ri kokong ku biasa ta sikali ji siminggu injo punna lampa-punna lampa a kunjo mange di kokongku lampaku ja ngerang bokong ri burukneng ku sampang a'nangkala i ka injo punna hattu pa'lamungang i iya to'ji nangkala i kokongku, bisa todo injo punna anre ja jamang ri balla amminahang ma a'lamung biasa batara biasa injo e ku punna ta lampa sikola anakku ku teha to'mi rung burukneng ku rung anakku minga biasa to rie kamanangku atau sampo sikalingku mae antunrangi a Biasa todo' intu <hesitation> nu kuayya angkua a'lampa a <hesitation> nu ku-nu ku kuayya injo angkua lampa a' balu pettes <hesitation> injo-njo punna hattuna mi injo to'ji injo-njo minro-minro tarrusu ri jama ka apa jaki kitte ibu rumah tangga jaki anre jama-jamangta maraeng injo to'ji injo minro-minro pasara <hesitation> battassang anre mo maraeng injo ji